computer ni nokhong kwchak bai koktwma swngwi tongo abo on eba off wngna bagwui. O switch rok 0s tei 1s binary code ni pattern swnam o abo swijak mangpili tei nukjak hai data no phunukgo. Computer oh kok no memory chips eba hard drive o save khaio. Memory RAM wngkha jora kwrwini bagwi data narwknai phiya hard drive tei SSD wngkha kwbangma jorani bagwi kokhuma narwknai. Nwng file kolok khe computer store wngmani 0s tei 1s no poriwi abo nwng nuknai tei use khwlaiwi mannai.